نشوف روحي مناسب في هذا المنصب خاطر عندي امكانيات اللي تجيب نتيجة ايجابية للمؤسسة و الامكانيات و الخبرة انتاعي في هذا الميدان تقدر تعاوني باش نكون في القمة.